Racat e qenve dallojn’ prej njona tjetrës. Ki raca që jon shumë ma t’shoqnushme edhe kri- ki raca që nuk jon qaq të shoqnushme. Jon t’njoftuna racat sikur llabradori, golden retriever <hesitation> kto racat boksere që jon si kafshë shtëpiake shum’ ma t’shoqnushme, që dallojnë prej qenve tjer’ që nuk preferohen qaq, nuk jon t’socializum.